To nani la ɗuko pani nani najindai ɓa bano wamai puroguru bila ɓonno na tano gɨmai, na jindata gɨmai. Bono tano tano al woi tano al wonduwo ɗang ɗang ɗang ɗang bono tano bono tano ki da woini boko tako boko ye ziyara a ka wai lada. Aka al woi aka all woi- oi buroi, buroi buroi ma mu mamu. Bo ko ali me al buroi a alme aka almindei, aka al mindei kishimi. To aka al buroi ma annabi muhammad sallahu alaihu wa sallama a ka ta almai. Bo ko ali ai ka kang net mongo la ɗuko pani, kɨ da wu ye duniya me kɨda shi. To bo ko tako ka yinge ka ye dumbulo puroguro an ai mowo. Kɨduwa pa wu ɓale miya dowe, kuye wom kai ya dai mi woi gwangwu au kayumai ane aka ɗuko ki wo kai timne ye wonduwoi mi bam la duniyau. To goroi na jindai puroguru bila ayemeni. Bila mi tamu, dai mumi shi dumbulo puroguru bila ye bila mu tamu mu yinge ko buroin na ni to pu bila ayemini la barka mani, la barka, a puroguru. Mu gode.